अगर मी घौर मा छौ और मि मा दिन कू खांणू खानू पांच मिनट छन तक मि खिड़की बनोलू। खिचडी फटाफट बणी जांदी।